וויזוי איך וואלט אפגעוואשן א שמיציגע <hesitation> <noise> שפיגל. <noise> כ'וואלט אנגעהויבן מיט ש- אנשפריצן די שפיגל, א- און גענוצט א שמאטע עס אפציווישן. אויב ס'בלייבן נאך איבער שמוץ וואלט איך גענוצט א ספאנדזש צו אראפנעמען אלע איבערגעבליבענע שמוץ, און נאכדעם וואלט איך עס אפגעווישט מיט א גלאטע שמאטע צו מאכן זיכער אז ס'בלייבט נישט איבער קיין שטויב.